पंधरा साउ ब्राझिल पोर्तुगिज कालनी झालो। तिंका मागीर अठरा साउ बाइस मुइख्ती मेवली। आत्ता ब्राझिल एक डेमोक्रसी। खूप लोक ब्राझिल भोवपक वैतात।